באלניסבה לאה אלת’ג’יר דיאל אלח’פאדה דיאל דרארי סג’אר ח’אסנא נעסוה עלא אלד’הר דיאלכ ו כנהלו דאק אלח’פאדה ו כנהידוהא ו כנמסחו ליה ב אללנג’את מן אלפוק לתחת באש מימר’דש ב אלג’הא’ז אלתנאסולי דיאלכ, ו מן מורה כנהטו אלח’פאדה אלחדיתה ו כנהלסקו ב ג’מי’ע אלננ נאוואחי.